لا منمشيش للفضاء خاطر م-ميهمنيش معناه مانيش مهتمه بيه جمله، و نحس لي ما عندم، ماعندم ما يزيدني يعني، هو باهي ومش باهي مستغصر برشا وقت خصني الوقت لباش نمشي بيه للفضاء نجم نعمل بيه برشا حاجات لهنا و <hesitation> ينفعني خير، نجم نستثمر الوقت باهي.